Dinsiz ham ahloqiy yashash mumkin. Lekin bu <hesitation> kamchilikni tashkil etadi. <hesitation> Ya'ni Yevropa va Amerikada dinsiz <hesitation> ahloqiy yashash mumkun <hesitation> degan tushuncha ozgina kamaygan. Shuning uchun <hesitation> din bilan bog'lanib, dinni hayotimizga tadbiq qilishimiz kerak.